Аввал пиёз ва сирпиёзро дар равған бирён мекунанд. Баъд карри ва помидори реза илова мекунанд. Каме об ё қаймоқ ҳам меандозанд. Ҳамаашро якҷо мепазанд. Соус бо биринҷ ё мурғ хӯрида мешавад. Баъди си дақиқа метавон онро истеъмол кард.